Misy vahiny zany tonga- tonga hitsidika ahy any an-trano amin'ny herinandro a, de teneniko izy amin'ny akanjo anaovany hoe: akanjo maontina <hesitation> manaja ny vatany amin'ny maha la- na lehilahy izy na vehivavy de arak'izay a, satria hafa mihitsy ny fomba fiakanjo raha amin'ny malagasy.